हमर जानल आ परहल अनुशार दुनियाँ भरमें एक सय पनचनबे गो देस है। ओकर नाम सब अमेरीका, क्यानडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्ज़नटिना, कोलम्बिया, पेरू, <hesitation> युनाइटेड किंडम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, पर्चुगल, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, सुईजेन उके बाद <noise> सुइजल्याण्ड, नर्बे, डेनमार्क, फिल्यानड, रसिया, युक्रण, पोल्यान्ड, ग्रिस, टर्की, च्यानेल, जपान, साउथ कोरिया, इंडिया पाकिस्तान, बङगलादेस, श्रीलंका, स्ट्रेलिया, नयुजल्यान्ड, साउथ अफ्रिका, इजिप, नाइजेरिया, केनिया, इथोपिया, साउदीअरबिया, युएइ, उके बाद कतार, इजरायल, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स।